Është shumë e randsishme për t'rijtë me shku n'univerzitet se aty e zgjanojnë njohuritë e tyne edhe përvetsojnë aftsi t'reja. N'univerzitet munën me taku shokë t'ri, me kriju lidhje me profesorë e profesionistë tjerë, që mandej ata munden me i ndihmu me karrierën e tyre ose me punsim. Pra thjesht me zgjanu rrethin e tyne profesional.